Ya itu kudu disiram-siram, kudu kalo ada rumput-rumput liar tu dicabut-cabutin. Kayaknya ntar kan jadi cakep tuh. Terus ama kalo ada penebangan-penebangan pohon tu jangan boleh tuh, gak boleh tu, gak boleh. Gimana mau cakep itu alam. Makanya kalo ada apa-apa nih jadi longok dulu nih kalo yan pohon layu tu tebang. Terus kalo mendingan ijo cakep kan resep diliatnya kalo ijo-ijo.

kalo masyarakat untuk membantu kualitas dan keterampilan itu dengan di pengajian, gimanê itu kan awalnyê êma-êma dikampung kitê mah gabisê bacê, gabisa bacê tulis caranyê dengan kitê mengajarkan membaca iqro, yang dengan mudah itu ,sehingga êma-êma itu kan bisa tuh untuk mengikuti kegiatannya, awalnya gabisa menjadi bisa, dan untuk keterampilan itu di jaman dulu itu kebanyakan êma-êma itu bikin tikêr yang terbuat dari pandan, nah di situ.

kalo menurut ayé nih pendidikan yang buat anak-anak mudé jaman sekarang ini yang menjalur buat masa depan diê sepertinyê nêh diê sekoléh smk itukan tentang tehnik tu jadinyê kan diê mau nyari kerjaan gampang kalo sma itu sama jurusannyê juga enak si jadi kita bisa kuliah kan kalo kuliag itu bisa menambah pendidikankita yang lebih lebih bagus lagi kalo adê duit mah biasenyê orang kampung sekolehnyê sma doang atau smk.

kan ayè bilang gini.. udah jangan sedih-sedih banget lababin kenapa antèpin.. èmang udah inian kali kejadian.. abisnya mau kayak gimana?.. nikmatin aja udah besok bisa berapa kali.. siapa tau namanya milik rejeki mah ngga ada yang tahu..

yang pintèr, yang rajin, terus yang taat ibadah êntar juga buat masa depannyê pasti cerah bênêr kalau begitu kedepannyê juga masa ga cerah abisannyê diê, diê pintêr, diê pintêr belajar, diê pintêr ngaji, terus rajin ibadah udéh dêh cocok bênêr buat masa depan cerah bênêr.

Biasényé si kalo dikampung ayé kebanyakan kalau komunikasi ya kalau di zaman sekarang ni yang zaman udéh zaman kemajuan. yaaa... seperti HP walaupun HP nya gak terlalu keren-keren banget yaa yang penting kita punya HP déh biar ayé tuh engga ketinggalan zaman, karena dengan adanya HP itu kita bisa ééé berkomunikasi, kita bisa mengabari sodara-sodara yang jauh selagi kita ada masalah kan lebih mudah karena adanya HP itu.

Untuk ke depannya ayé kepengen mengunjungi wisate Ciater yang adè pemandian aèr panasnya tuh. Jadi kayaknya sejuk banget, pemandangannya indah, airnya yang jernih. Ya itu saya pengen ngunjungi daerah pegunungan.

lah ayé kalo musim panas buru-buru jemurin padi buru-buru jemurin kasur mumpung lagi panas apêge ayé jemurin kalo musim panas rêsêp benêr abisnyê biar cepêt kalo kasur dijemur kan ditidurin kan ènak êmpuk benêr.

Kalo di sini meh resep, ngomong dari, dulu nenek-nenek anak muda ampe tua merucut banget bahasenye emang bahasenye disini pake bahasa aye medok bener, ga ade yang pake bahasa-bahasa laen, pake bahasa sini aje aye udeh meh abisanye pake bahasa iye aja aye meh.

Kalo yang aye jalanin sih, kalo di hari Minggu ya, kumpul-kumpul sama saudare, sama anak-anak aye, ama laki aye. Apalagi laki aye. Yang namanya orang kerja, di hari Minggu itu ya, sanget penting buat aye. Karena kenapa kumpul-kumpul kan bisa, eee makan bareng, terus bisa ya ngobrol, kongko-kongko bareng. Terus bisa makan ape yang ada di rumah tuh bareng, bisa ketawa-tawa sama-sama anak-anak ama keluarga. Tuh di hari Minggu itu yang sangat aye arep-arepin memang.

Kalo untuk pengobatan tradisonal itu, seperti, membuat ramu-ramuan, pertama itu kunyit, kencur, jahé, banglé, seréh. Nah, itu ramu-ramuan tradisional, tanpa ada bahan kimia. Itukan contohnyé jamu kencur, kunyit itu kan buat nambah nafsu makan, terus itu kalo jahé buat ngilangin eneg biar jangan masuk angin. Nah, disitu namenya jamu tradisional.

kalo ayê sih yê di musim paporit itu musim panén dikampung mah ya kan kalo dimusim panén banyak kan tuh duit, banyak orang-orang pada panén. kan kita jadi banyak padi kan bisa dijual noh setelah itukan baru orang hajatan kita kondangan. ya kita kondangan kan numpang makan noh ama tetanggê gitu barèng-barèng kesono kêmari.

masa depan mah paling harapan ayê kalo emang diê sekolahnya tinggi ya jadi guru.. kalo kata diê sekolahnya cumê sma ya jadi pèdagang kalo buat masa depannya.. cuman kan ènak udah masing-masing pada punya pekerjaan..

kalo menurut ayé méh si [ya] di yang harus di kampung ayé [ya] masalah ké bersihan tuh kayényé kebersihan di kampung ayé tuh kurang, itu kalo buang sampéh sembarangan apélagi di kali tuh sampéh padé bélantak, kayényé ngéliat sampéh ogah perlu ngeliatnyé juga.

Lah ayê meh tidur kaga nentu, kadang ayê meh tidur sore-sore, kadang ayê me tengêh malem, sèngèlènyèpnyê matê ayê ajê. Asal udêh ngantuk juga, ayê mêh éngga paké ngéliat jêm, ayê mêh udah tidur ajê. Jêm 7 juga jadi ayê mêh tidur.

ayè mah kaga rêsêp masaan masa sekolah jaman sekarang pada onlén-onlén beda banget ama jaman dulu.tapi cuman saking karena jaman korona-korona jadinya mau gak mau dah tuh onlén ajadah daripada anak-anak tu pada maén.

kalo di kampung ayé mah rata-rata lah kerjanya di sawéh.. itu nandur, nréktor (bajak)..

kalo, kalo dikampung ayé si kebanyakan ni ya, kalo alat tradisional yang masi dipaké yang belum punah itu ya, kaya robanéh, ketimpring, trus marawis, ya kadang-kadang ya hiburannyé yaa wayang kulit gimané adényé si begitu doang yang pernéh ayé rasé yang pérnéh ayé lakuin.

kalo menurut aye si ya, kalo dengan adanya sosial media itu kita eee dipermudah dengan sepertinya kita mengabari sodara kita yang ada dimana kan kita tau tuh sodara kita adanya dimana, kan dengan adanya sosial media itu sangat penting, kalo buat aye si ya enak lah kalo kita mau ngapa-ngapain lebih gampang

alat komunikasi dijaman ini sekarang udéh paké hp lebih cépét lebih oraktis kalo jaman dulu méh masi paké surak kantor pos kalo jaman sekarang mah udh hapé

kalo menurut ayé sih ya, biar lingkungan kita di malam hari biar aman ya.. ya itu diadain ngerondé tu.. buat bapak-bapak di malam hari biar kampung kita aman.. biar kalo ada yang kemalingan karena kalo adanya kegiatan ngérondé itu, ya kemungkinan kampung kita jadi aman dan enak..

Kalo aye pulang dari liburan atau pulang jalan-jalan itu aye sering banget beli tapé emang itu kesukaan aye namenye tapé.

Kalo zaman sekarang si ya, kalo ayé ni ya kalo berkomunikasi yang namanya zaman sekarang udah zaman canggih, ya maké HP. Ya walaupun HP ayé jelek-jelek juga yang penting kita punya HP biar kita bisa berkomunikasi dengan jarak yang jauh lebih enak.

"Lah aye meh di mane aje aye uncloh, aye mah pake bahasa aye biar orang tau, ngga pake bahasa yang begana-begono jaman-jaman noh. Aye mah pake bahasa aye biar orang tau nih kalo aye, ""oh iya nih die orang Cabang Due pantesan kalo ngomong tandes bener"" kan begituan biar ketauan aye tuh."

Kalo kendaraan ayé sih yang pengen ayé cobain ya di masa depan ayé pengen banget ntu naek pesawat terbang, terus naek mobil-mobil mewah. Kan ayé belum pernah itu naik pesawat apalagi mobil-mobil mewah. Orang ayé kagak punya mobil gimané ayé mau naek.

ya kerjaan yang bisa ngasilin duit yang banyak di kampung.. udah dah asal bawa duit banyak udah dah.. waélah masa depannyé cerah bênêr..

Ada seorang pahlawan yang sangat ternama. Beliau bernama Kiai Haji Nur Ali. Beliau adalah seorang tokoh agama dan juga sebagai tokoh pahlawan di kampung ayé. Beliau itu sangat luar biasa perjuangannya dari melawan penjajahan sehingga menjadi merdeka. Beliaulah orang yang sangat tangguh dan pemberani. Beliau juga bisa disebut dengan Singa Bekasi. Kenapa dikatakan dengan Singa Bekasi? Memang beliau itu orangnya sangat luar biasa. Orangnya yang sangat pandai dalam strategis melawan penjajah. Nah itulah kisahnya dengan bernana Kiai Haji Nur Ali, Singa Bekasi.

kalo ayè sih ya berolahraga ama keluarga ya ngga sering-sering amat sih.. karena olahraga kadang-kadang ayè awam ngerjainnya.. kebanyakan kegiatan yang laèn-laèn.. ya paling ya yang kalo ayè biasè sering apa barèng keluarga paling ya itu bersepeda, terus lari-lari kecil, cuman begitu doang..

Menurut ayé nih besok masa depan udéh adê kayanyé mêh radê canggian kampung ayé radê bagusan kali biar orang-orang gê tau kampung ayê jangan nora ajê. Kali ajê èntar apa taon depan kali mêh cakêpan kampung ayê tapi tètèp bahasê mêh kaga bakalan berubêh.

Kalo liburan di pantai ayé suka karena kenape ngeliat pemandangan anginnya tuh sepoy-sepoy, terus eee liat ombak, liat aér. kalo di gunung tuh aye kayanye engga suka karena kenape kalo ngeliat ketinggian ayé takut kan kalo naek gunung itu kan cape dengan keadaan begitu jadinye ayé awang ke gunung.

kalo untuk belajar itu sebenernya êê lebih fokus itu sendiri.. kalo dewékan itu jadi kitè lebih fokus.. lebih uhm apa namanya.. lebih nyaman déh.. karena kita kan ngga becandé.. kalo ama temen-temen kan beda.. suka ngobrol, ngomong-ngomong yang ngga-ngga.. jadi kan yaa kurang konsén gitu..

lah kalo ayèmèh hampir tiap ari lah abissannyè tuh kalu siap-siap lah olahraga badan begerak nyuci bègerak trus kalo ayè mèh kadang lari lah ayè jalan kaya lari gimanè pada kaga dibilang olahraga

Kalo bahasa daerah itu penting ya kita lestariin biar kita bahasa yang udah biasa kita paké itu biar gak ilang ato biar gak punah. Karna kenapé? Bahasa daerah itu kan emang udah bahasa yang udah biasa kita paké. Ibarat kayak udah dagingan. Jadi gak mungkin kita lupain tu bahasa.

Yang pertama butuh dompet, kalo liburan dompet dibawa, trus jangan lupa tuh yang namanya nasi timbel. Ntar kalo di sono laper tau kalo orang kampung mao makannya banyak. Kalo beli di sono kan dikit nyata baru itunya, jadinya tuh sama bawa minuman ama makanan, kalo di sono kan rada mahal.

Kalo untuk sekarang alhamdulillah si untuk pendidikan itu di masarakat ya khususnya, ya alhamdulillah, sebagiannya udah lumayan, udêh bagus dibanding jaman dulu. Kalau sekarang minimal tu SMA. Adé juga si yang melanjutkan kuliah ke jenjang S1, atau yang melanjutkan sebagai bidan, ya minimal te kebanyakan SMA lulusannya, beda ma kalo jaman dulu, kalau jaman dulu mah ya, sekoleh, banyakan yang ga sekoléh

kalo cara ayé nentuin buat liburan tu yang utama nentuin uangnyê.. uangnyê dulu kita liat.. nah kalo uangnyê ya banyak nanti kita liburan ya tempatnya yang enakan.. kalo uangnya dikit nanti kita liburannya agak uhm biasa-biasa aja.. liburan sih pengennya sih yang lebih enak kita cari.. karena kenapa kalo kita nyari yang mahal kan kalo kagak ada duitnya ya kita juga bingung juga sih gimana cara kita bayarnya.. mangkanya kita pikir-pikir dulu mau liburan..

Zaman sekarang itu anak bujang, anak perjakê, anak perawan itu, amê kesenian itu udêh agak jauh kayanyê. kurang gimana namanyê, bêdê amê anak zaman dulu. kalau anak sekarang itu kebanyakan modelê model modern gitu kegaya-gayaan gitu suka méjéng, suka dijalan gitu gimané... kalau zaman dulu meh engga, anak zaman dulu itu orangnya bénér-bénér ngikutin kesenian kebudayaannyé.

lah ayé méh kalo pagi démén bangét itu tuh bangun tidur trus cuci muké, nyarap, udéh déh tu. Ngémpanin burung pagi pagi udéh bgempanin burung, resep bener kalo pagi gé, abisan neh ngempanin lah ngempanin burung pagi pagi ngasilin duit pagi pagi ngempanin burung burung ayé tenteng tenteng

Kalo menurut aye si biasa orang yang nyari di social media ya itu berita-berita yang baru, karena kenape kita cari berita-berita yang baru disocial media kitakan biar tau gimane toh perkembangan yang diwaktu hari ini yang akan datang gimane toh caranye begitu biar kita tau kan karena adanye social media kita bisa tau apa yang akan terjadi dan apa yang akan berita ini yang akan di sampaikan dari social media.

masih ada sih di kampung ayé tuh yang melestarikan kesenian budayanya seperti wayang kulit.. itu yang punya kampung ayé wak Dalang Salam.. sekarang turunnyé ké anaknya ke bang Orin..

Kalo yang ayé tau si wisata alam yang perneh ayé denger tapi ayé si ga perneh kesonoh ya kaye Gunung Merapi, tuh Gunung Sameru, Gunung Rinjani. Kalo kate ayé kalo kata yang udah tau si emang disitu wisata alam yang bagus banget ituh untuk mendaki untuk kita buat melepas pikiran kita yang kusut.

Nah, kite kalo mao melestarikan tuh menjaga kelestarian lingkungan kite pertame kita harus bergotong royong atau kerja bakti. Kita itu membersihkan saluran air atau kali, kali itu biar jangan ade sampeh-sampeh biar engga banyak nyamuk. Nah, di situ juga kita harus melestarikannya kita harus bersiin tuh jalanan jangan sampai ade ape tuh namenye sampeh-sampeh kita harus biar lebih kita harus menjaga kebersihan lingkungan itu karna kalu kita udah menjaga kebersihan lingkungan itu nanti lingkungan kita akan nyaman asri indah dan sehat gitu.

Gimane ye kalau masuk ke tempat wisata alam yang ayé rasain, soalnye kenape ayé belom perneh si belom ngerasain ke wisata alam, yang setau aye si yang dari pengalaman orang-orang perneh rasain ya kadang-kadang ya wisata alam itu kadang-kadang tempatnya serem, terus kadang-kadang tempatnye eee enak tempat-tempatnyé indah cuman itu doang si yang aye tau si.

Tokoh perawan yang ayé tau si, kaye Raden Ajeng Kartini, dié kan tuh kan yang berperan sebagai perempuan terus mengangkat derajat perempuan yang sekarang mungkin yang jadi uhm panutan bagi seorang perempuan. Kenape? karena derajat perempuan tuh bisa di angkat dan bisa berubah karna adanya Raden Ajeng Kartini.

Ayé mah masih ada tuh kayak kalo kayak barètan tuh ada wayang kulit. Biar lestari sampé nanti itu anak, cucu, cicit. Terus kalo ada kegiatan kayak tujuh belasan, masih ada di kampung ayé panjat pinang. Terus kalo ada acara kayak inian tuh kegiatan sykuran juga masih ada tuh di kampung biar nanti sampé nanti tuh anak, cucu, cicit masih melestariin terus tuh budaya di sini tuh, ciri khas kampung ayé begitu.

Ada peristiwa kejadian di daerah ayé tu, ayé tu orang kampung Cabang Due. Memang ada sih sejarahnya kalo orang dulu bilang tu kampung ayé tu bercabang. Nah jadi kenapa dikatakan cabang due? memang kampungnya itu bercabang. Ade maksudnya setiap jalan itu pasti ada cabangnya dua entar ke sono lagi ada cabang dua lagi, jadi kampungnye bercabang. Itu makanya dinamakan kampung Cabang Due.

Sejarah keluarga ayé dulu ya waktu ayeé masih kecil, Ya Allah susah banget, mau beli baju aja susah, mau makan enak aja susah, namanya jaman dulu apa-apa susah. Apalagi idup ayé di kampung tu mana adanya pas-pasan. Paling kalo mau makan enak ya kudu lama gitu kan makannya, dulu ayé ngerasain jaman ayé masih susah dulu tapi kalo sekarang ya ayé yang ngerasain.

Lah kalo di kampung aye meh kalo sampeh pelastik dibakar-bakarin jadinye alhamdulilleh kampung aye meh ga kebanyakan sampeh. Abisanye orang pekarangannya luas asal ade sampeh dikumpulin dibakarin, di kampung aye begitu

kalo dikampung ayé sih ya, nyang ayé tau, kalo usia tuh yang buat menikah itu, kalo yang usia buat céwé itu, ya paling umur ya paling umur 19 tahunan lah, abis lulus SMA tuh. Kadang-kadang dia kerja, kadang-kadang dia menikah gitu kan, kalo yang buat pria ya di atas umur 20 an lah, kebanyakan bégitu.

Emang adé si mitos, cuman zaman dulu itu serem banget kalau nyerita yang namanya mitos. Mitos itu kayé cerité gitu ya kayé memang ade dibilang kate engga memang ade kenyataannye apalagi yang namenye tuh wewe gombél, terus lagi babi ngepet, pocong, emang adé ituh, apelagi zaman sekarang tuh serem banget yang namenye tuh teluh, tau gak teluh itu. Teluh tuh bener ade bener nyata itu adé cuman kaga keliatan dia biasanye tuh ngejahatin orang begitu. Ceritenyé toh kampung ayé emang rada serem.

Lah kalo ayé méh disore hari néh abis mandi-mandi ayé ngémpanin burung lagi tuh kalo sore jadwal ayé dé tuh. terus abis ngempanin burung itu adéh tetanggé maén ayé kongkow, abis ayé kongko-kongko lah ayé béberes lah udah ayé méh begitu kalo soré hari.

Cerita mitos itu kaya orang berburu kuyang. Pernah tu ayé denger tuh berburu kuyang yang katanya makan anak kecil, yang tumbalnya makan anak kecil. Ayé agak takut tuh denger begituan. Ayé dengernya aja takut apalagi ade gituan di kampung ayé sendiri.

sekolêh mêh ènakkan oflén kenapé ènakkan oplén bertatap mukê amê guru dijelasin ini itu coba kalo onlinê mêh cuma lewat hapé lah bisa ajê tuh anak laha lého sambil tiduran coba kalo sekolêh oplén mêh ketemu amê guru lah kaga bisa lah kenapê kaga bisa kan begitu ènakan oplén sekolêh mêh dimanê-manê.

setiap malem itu kita ngadain ronda keliling, apa sih kalo ronda keliling, gantian tuh warga itu semaleman itu ada empat orang, setiap malem keliling, ngelilingin kampung kité tuh, biar kampung kité aman gada maling gada yang nyopet nah itu, jadi setiap malem itu giliran, kampung ayé tuh ngérondanya terkadang ada anak mudé ada bapa-bapa nya juga itu seperti itu.

Kalo ayé si yah make bahasa ayé, ya sering banget yang udeh itu meh omongan ayé maké bahasa itu kalo maké bahasa yang laen ya kaga. Ya kurang bisa karne bahasa ayé tuh emang bahasa sehari-hari yang ayé pake. Ngobrol bareng-bareng temen ayé amé anak-anak ayé sama sodare-sodare ayé, emang udeh biase ayé pake mangkanye ilokan itu bahase ayé tinggalin.

Kalo kita mau ke pasar kita harus bawa tas. Jangan bawa plastik. Biar ngurangin sampah plastik itu seperti itu. Kalo mau belanja ke warung, kita harus bawa tas belanje biar nggak banyak sampeh plastik. Ya begitu caranya.

"Kemarin di kampung tetangga sebelah, lah ada tuh kejadian yang aneh. eee Anaknya kesurupan ngga jelas banget, abisannya yak gimana yak abisnya mulung-mulung mulu katanya ""ada hantu ada hantu"" tau tu orang jadi begitu bét tu kampung, masa tetangge ayé ampe takut serem bener."

Kalo ayé sih ya kalo amen ke pantai sih ya ga begitu sering-sering banget sih. ya paling kalo waktu anak-anak libur, anak-anak pengen jalan-jalan ke pantai baru ayé berangkat ke pantai. Ya nomer satunya pentingin ya itu ya duitnyé kira-kira ada kaga buat jalan-jalan ke pantai elok kite ke pantai kaga bawa duit, kan kalo di sana kan banyak tukang makanan, elok kita ngeliatin doang ke pantai.

Kalo aye keturunan dari Bétawi asli bapa ayé juga sama ema keturunan orang Bétawi. Ema ayé juga sama keturunan orang Bétawi jadi itu ayé itu engga ade campuran onoh, ini, ayé itu Bétawi asli mangkanye ayé adé di Bekasi.

Lah kalo ada kegiatan nih, kalo ada yang hajatan orang sini mah pada dateng dah, nolong dah tuh motong-motongin sayuran. Terus kalo ada lagi acara orang syukuran dateng déh tuh, bantu-bantuin bawa-bawa rantang, nénténg-nénténg.

Yang ga peting ya itu banyak si ke model tv ribetkan gedé trus lagi kulkas tempat tidur ya seperti itu karna kan ribet bawanya

kalo dikampung ayèmèh kebanyakan anak mudèh yang olahraga kalo orang tuèh mèh ya namènyè orang tuèh boro-boro bakal olahraga jalan ajè rasanyè diè cèlènak cèlènut namanyè orang udèh tuèh laèn ama orang yang masih mudè gagè banget kan kalo yang masi mudè mèh.

ayè pengen naèk pesawat terbang..

Kalau yang aye denger aye amat-amatin itu. perjuangan di Jaman dulu ya allah kasian bener itu orang pada ya mati-matian itu membela negara. Kan ade yang mati-matian toh eee apé jaga dirinya kadang-kadang kita. kalau ketauan udeh ditembak ujung-ujungnye kita mati tuh jadi kalau denger cerite-cerite zaman dahulu tuh sedih hati.

Lah ayê mah kalo pagi nyarapnyê amê nasi goreng. Habisannê, emang adênyê nasi goreng ayê meh. Nah kalo ayê makan èntar rada-radê siangan tuh, amê nasi pake sambel ènak bener amê lalap lalap gondê. Weileêêêh, ènak bener ituh begitu makan geh.

Mitos yang ade di lingkungan ayé si yang ayé tau ya, mitosnye ya itu apé tuh dukun teluh yang suka neluhin orang, kalo udah kena teluh bingung banget ngobatinnye ke sono-kemari dikampung ayé mitosnyé orang pade punya teluh, teluh atu santet.

Peran lélaki itu ada, contohnyé kayé gotong-royong, kerja bakti, kémudian juga itu kalo kita ngêronda itu kan laki-laki juga, kalo malêm tu ngerondê. Itu adé juga.

Yaaa lancar banget kan itu bahasa sehari-hari aye, bahasa daerah aye, ya aye lancar karena emang kata orang bilang udah makanannye jadi bahasanye udeh lancar banget bahasa sehari-harinye

Bingung. Kebanyakin sih yang ayé tau ya di kampung ayé tuh kalo ayé liat kalo setiap pagi kebanyakan yang anak mudè. Karna kenapa anak mudè sering olahraga? Ya itu kan dia kan kondisinya masih mudè tuh masih kuat. Ya kemungkinan ada yang dia pengen badannya bugèr, sehat kali. Kan kalo orang tua mah nggak olahraga ya namanya udah tua gimana dia mau olahraga, mau jalan aja susah.

Pembelajaran yang lebih efektip itu adalah pelajaran yang oplén. Kalo oplén kan itu lebih enak, tatap muka. Beda ama onlén. Kalo onlén kan adanya di hapé. Jadi kurang èpektip kalo menurut ayé.

Kalo pengalaman ayé sih ya ayé belum pernah sih naik gunung, tapi kalo denger cerite-cerite temen-temen ayé tuh naek gunung ye enak katanya, tapi gatau kalo udeh nyampe puncak, indah seru dah katanya, katanye.

kalo masyarakat di kampung ayé tuh, kebanyakan kalo orang paké kembang tuh, buat acara kawinan, terus lagih buat acara sunatan, buat acara sedekahan, itu makényé kembang.

Kalo yang dibawa sih bareng keluarga ya serunya itu makan-makan bareng. Misalnya kita pergi liburan ke pantai ya eee apa tuh eee renang-renang bareng. Terus ngeliat pemandangan bareng. Terus ketawa-tawa bareng. Ya makan bareng ya apa yang kita bawa. Jadi kita tuh seneng liburang bareng-bareng ama keluarga.

kalo untuk sekarang itu pendidikan terahir di kampung ayé, rata-rata itu SMA, atau SMK, adé juga yang melanjutkan ké jenjang, S1 atau kebidanan itu seperti itu di kampung ayé sekarang.

Ménurut ayê mêh peran lélaki di kampung ayê itu kerja bakti, gotong royong gak cuman itu ajé, siskamling atau ngêronda di malam hari jadinya kita ènak dengan adênyê itu.